जो कैमरा एक सा। पास मुज तो आचा आईना। या जब तक आप ठीक न हो जाएं। जो कैमरा एक सा या जाएं।